Yide wala ko acchi, to don yide wala ko godo wawata wada ngam velna yonki mo o yidi. yide don chaka saaro be bikkoi, ko debbo be gorko.